Ny fitaovana hita amin'ny fiara dia motera, batery, seza, volant, porte bagazy, be dia be e, sy ny sisa sy ny sisa